ଆପନା <hesitation> ଜୀଵନ ରଖ୍ଯାଗା ଉସଦା କୋ କିପରୀ ହାବେ ପେଟେଂଡ କରେଂ ପରିଵେ, ଯହାଁ କେତେ ଦୂରା ନାଇତିକ ଆଟେ। <hesitation> ତା ଆପ ଇସେରୋ ପଚଲେ ଜାଈଚ। <hesitation> ଜୀଵନ ରଖ୍ଯାଗା ଉସଦା କୋ କିପରୀ ହାବେ ପେଟେଂଡ କରେଂ ପରିଵେ, ଯହାଁ କେତେ ଦୂରା ନାଇତିକ ଆଟେ।